E wiyde Koppens leydi Iran e wodi ndungu e dyiman topol e nder lebbe Maris e nogas e Desemba e yiite ladde.